Nfoone nsaadena, nimu la rundeghi, mu yongu kasulorma an mintima. Kasulorma wélé, mula déye malma thiibé, sili, jonga afonuma. Nfomane mula-fu-déyi kusaghi, jonga aminti, dhéyi ngnina jongu.ni mhiné-nrum-mu rumtatini, mmhiné, mula dalé ngnétima, jonga afurnama, mu déye ndajima rundu. Mmhama nimu lha rundughi, ndaji nsingi di ngnine. Bungone gune nimula joncgu, mula déye-nthiabma di ndélma di gussuma mu kutu mu yongu, ibéti di ndhibilma jana nrumu. Mula rundu ignojuma, ibantima a kasulorma; fiina wélé mula déye ibantimma jongu-r-tuntu, rig-rigé di nkajima, mu déye-u-ugnojuma kusuma jongu, mu déye bundena mu sunghé, mu déye bungone gune jongu nsinghma, dhéye ndajima julé.